gott kvöld og velkomin í Kastljós við ætlum að ræða Donald Trump Bandaríkjaforseta klofninginn í bandarísku samfélagi og fá svör við því hvort megi kalla hann fasista og hvernig alþjóðasamfélagið ætlar að bregðast við þessu ástandi forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar

og prófessor í sagnfræði við h í ræða þetta hér á eftir í menningunni rifjum við upp keppnina í Tónabæ einum af hápunktum

en Samfés hefur ákveðið að endurvekja keppnina í Félagsheimilinu á Seltjarnarnesi á föstudaginn en við byrjum á þessu það er ekkert sérlega hressandi að fá óvænt hundrað þúsund króna rukkun frá skömmu fyrir jól sérstaklega þegar þú veist ekki til þess að hafa keypt nokkurn skapaðan hlut Sif Rós Ragnarsdóttir féllst á að segja frá því hvernig þetta gerðist með samþykki sonar síns sem var að spila tölvuleikinn

tvö þúsund og sautján sem reyndist svona dýr þetta byrjaði allt með því að hann bað um að fá

online aðgang í FIFA leiknum hann hafði verið búinn að spila mjög lengi og svo kom tvö þúsund og sautján og þá var þetta alveg mál málanna að vera online að spila við vini sína ég gaf eftir og ákvað að leyfa það og við sem sagt búum til ég set inn kortanúmerið mitt og gerði mér ekki grein fyrir því að það væri bara opinn reikningur í raun og veru en það sem gerist í framhaldi er að hann er bara að spila er að spila online með vinum sínum svo bara áður en ég veit af þá kíki ég á kortafærslurnar hjá mér og það voru fjörutíu og sjö færslur frá

Network upp á hundrað þúsund krónur tæpar sem var búið að taka af kortinu bara í desember

nóvember desember tímabilinu hvað nákvæmlega var hann að kaupa sko leikurinn virkar eða gengur svolítið út á það tvö þúsund og sautján þá að þú ert að spila við félagana og ef þú kaupir ekki neitt þá ertu bara lélegur

bara forritað þannig þannig að

þú verður að kaupa alls konar betri leikmenn og einhverja punkta og eitthvað til þess að verða hreinlega betri í leiknum þeir eru náttúrulega

allt strákar í fótbolta

jafnvel þótt svo sé ekki

sem var ekkert áður

níutíu og níu og

níutíu og níu ég held

geri sér grein fyrir því ég held að hann hafi að vissu leyti vitað að hann var að borga fyrir þetta en ekki svona rosalega mikið því þegar ég tala svo við hann og segir honum upphæðirnar og annað þá fær barnið bara áfall hann bara gerði sér ekki grein fyrir því að þetta væri margfaldað með einhverju gengi þótt hann vissi

ekki grein fyrir því hversu háar upphæðir þetta eru þannig að hann var að stelast til að kaupa eitt og aðeins meira sér náttúrulega rosalega eftir því í dag og mun sennilega aldrei spila þennan leik aftur hann var svo reiður Sif ákvað strax að reyna að hafa samband við Network til að láta kaupin ganga til baka ég byrjaði reyndar á að gúgla vandamálið það komu upp mörg þúsund færslur

fólk hafði tapað mun hærri fjárhæðum en ég nokkurn tímann þú getur keypt eina færslu upp á hundrað og fjörutíu þúsund

Network heldur verður að fara í gegnum hérlendis senu ég hafði samband við senu og þeir sögðu eiginlega við mig að þetta væri tapaður peningur

hefði getað stillt þetta þannig að það væri beðið um password í hvert skipti sem væri verið að kaupa ég sá það bara ekki það er greinilega ekki þannig sjálfgefið eða stillingin

sjálfgefin þannig að

hann var mjög almennilegur og allur af vilja gerður

ég var ekki búin að því og hringi

og þeir sem sagt segja við mig að ég að ég þurfi bara að leggja fram fylla út form og segja að þessar færslur séu ekki með mínu samþykki það var alveg ótrúlega fljótt afgreitt því ég fæ póst tveimur

þremur tímum seinna og þeir segja að þeir geti ekki gert neitt nema ég samþykki að loka kortinu ég

og innan klukkutíma var að fá allt endurgreitt þeir sem hafa stofnað svona online aðgang vinsamlegast athugið færslurnar hjá ykkur þá förum við yfir í allt annað fyrstu dagar Donalds Trumps Bandaríkjaforseta eru á allra vörum og heimsbyggðin fylgist grannt með nýjum stjórnarháttum forsetans menn velta fyrir sér hvort megi kalla Trump fasista og hvernig alþjóðasamfélagið ætlar að bregðast við á þessum óvissutímum Guðmundur Hálfdanarson prófessor í sagnfræði við h í og Hansson forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar

Trump var kallaður fasisti á Alþingi í gær Guðmundur þú þekkir sögu öfgaafla vel er Donald Trump ég vil fara varlega með svona merkimiða vegna þess að hugtakið fasisti er svo gildishlaðið hugtak það vísar til ákveðinna ákveðinna öfgahreyfinga í evrópskum stjórnmálum á millistríðsárunum við getum þó sagt að það er ýmislegt í

tilvísun í ofbeldi sem einkenndi stundum kosningabaráttuna

þetta eru eru einkenni sem oft eru áberandi meðal fasískra hreyfinga

maður upplifir mikinn klofning meðal bandarísku þjóðarinnar þú bjóst í

í bandaríska sendiráðinu lengi hvernig stendur á því að afstaða og lífsskoðun Bandaríkjamanna er svona ólík eins og raun ber vitni Bandaríkin eru ansi stórt land og

eru þeir sem eru að fylgja Trump að máli eru

ólíka afstaða heldur þú að hún eigi eftir að draga einhvern dilk á eftir sér

sjálfstæðis fylkjanna og hins vegar við alríkisstjórnarinnar sem sem að stýrir öllu réttinda samkynhneigðra trúarbragða í skólum og svo framvegis Hæstiréttur hefur hefur úrskurðað í þessum málum reglur sem gilda um öll Bandaríkin en það gæti orðið þannig að Hæstiréttur

er hægt að halda þessu stóra ríki saman ef ef ef þetta alls herjar fyrirkomulag sem Hæstiréttur hefur varið ef það er

að það sé eitthvað eitthvað til í þessu að það gæti farið svo að Bandaríkin gliðni í sundur það sem við erum að horfa

við verðum að skoða hvað

sagt hvurslags

þennan mann við verðum að hugsa út af hverju hvað er á

upplifir sig í stórum stíl þannig að það hafi ekki einhvern eitthvað sem þarf að

skoða í samfélagsgerðinni allri

það hver situr í Hæstarétti Bandaríkjanna skiptir miklu máli og hvert hann hallast ég held að það sem er að gerast í bandarískum stjórnmálum er

byggt á málamiðlunum

stundum er forsetinn úr einum flokki og þingið úr öðrum og það er ekki hægt að ná neinu fram nema að flokkarnir nái málamiðlunum það einkenndi öll

ekki bara á því að kjósa

að við þurfum oft og tíðum að að brjóta þetta oflæti okkar og reyna að skilja hina og það sem Pia er að benda á er að það

skilja Trump og hans stuðningsmenn á meðan við skiljum ekki andstæðinginn og segjum hann

rangt fyrir sér og við höfum ekkert við hann að tala þá gerist ekki neitt ég segi stundum að Trump hafi velt upp réttu spurningunum en svörin séu röng Trump virðist ekki vera mikill til þess að segja eitthvað eða gera

Merkel gert eða sagt gegn Donald Trump þá hefur hún sterkari rödd en einstakt ríki þó að Þýskaland sé mun stærra en Ísland þannig að þó að við tækjum einhverja afstöðu og segðum eitthvað í krafti þess að vera

lítið engu að síður

það þarf meira til

maður skilur vel afstöðu íslenskra stjórnvalda að hinkra aðeins og sjá getum við staðið sameiginlega að einhverjum hlutum hvað ætla frændur okkar á Norðurlöndunum að gera og og það er meiri slagkraftur fólginn í því

fólk sé

að sjá til hvað gerist auðvitað þarf maður alltaf að passa sig á því að skyggnast bak við allar þessar tilskipanir sem hafa komið heldur líka að reyna að greina og hvurslags kerfisbreytingar eru

að verða til í Bandaríkjunum stór og mikilvæg mál

verið að ýta í gegn sem

alvarlegar afleiðingar til framtíðarinnar sumir blaðamenn segja það að allt þetta uppþot og sem snúist um jafn merkileg mál eins og hvort það eru fleiri áhorfendur á

Trumps eða Obama sem greinilega voru ekki

í sambandi við áhrif ríkja á

hafa verið lengst af síðan í seinni heimsstyrjöld verið sá flokkur sem

það sé verið að gera of mikið úr þessu fjölmiðlar

mála skrattann á vegginn nei alls ekki ég tel fulla ástæðu til þess

í einhverri búblu og tala bara við fólk sem er sama sinnis muna að Hitler var kjörinn í lýðræðislegum kosningum og gaukurinn ruddi öllum öðrum úr hreiðrinu og við verðum að varast að það gerist aftur takk fyrir þetta Guðmundur og

þá tekur Halla Oddný Magnúsdóttir við með menninguna komiði sæl þrettán hópar eru skráðir

til leiks í danskeppni Samfés sem verður haldin í fyrsta skipti á föstudaginn í Félagsheimilinu á Seltjarnarnesi

er arftaki hinnar fornfrægu keppni í Tónabæ þar sem margir upprennandi listamenn stigu sínu fyrstu skref Bergsteinn og Einar Rafnsson litu á æfingu og kynntu sér líka nýja sjónvarpsþætti sem gerast á gullöld aftur núna aðeins öðruvísi en svipað áður hafði ég ekkert heyrt um þetta þótt Freestyle keppnin í Tónabæ sé keppendum í dag kannski gleymd var hún lengi einn af hápunktum

blómatími hennar var frá miðjum níunda áratugnum og fram á þann tíu hún hefur æft dans í hún hefur ekki gert annað en að dansa síðan hún fæddist hún kemur frá Frostaskjóli Elma ísa Gunnarsdóttir við lögðum allt í þetta ég var bæði að keppa ein og í hóp sem hét

bestu vinkonur fjórum þrjú í Hagaskóla þannig það var dansað út um alla ganga þar og

allt að segja svo var ein mamman sem að saumaði búningana og við æfðum á hverjum degi við æfðum mjög stíft fyrir ég æfi Street dans og ég

í dansinum mig langar að

það var mikið lagt upp úr tónlistinni því þetta þurfti að hafa hægan

og hraðann kafla og þurfti að uppfylla ákveðin skilyrði

skipti miklu máli svo mættum við

út um allan bæ fengum mikið að gera eftir að við unnum keppnina þetta var algjörlega líf mitt og yndi að dansa

koma sterkt inn aftur ég var að horfa á krakkana áðan ég fór alveg aftur í tíman það er ekki nóg að Freestyle keppnin hafi verið endurvakin sjónvarpsþætti sem gerast á gullöld keppninnar á níunda áratugnum já þetta er sem við erum að skrifa ásamt tveimur öðrum sem fjallar um að tvær unglingsstelpur

gífurlega vinsæl á þessu tímabili ég þurfti ekki að fara í mjög mikla rannsóknarvinnu því ég var þarna ég var sextán ára þegar þessar keppnir voru þannig ég var í Tónabæ að fylgjast með þessum keppnum þarna voru engir þess tíma að fara og hitta fólk krakkarnir sem voru að vinna þessar keppnir urðu svona og höfðu nóg að gera

kemur kannski á besta tíma fyrir ykkur

fer fram í félagsmiðstöðvum en nánari upplýsingar um keppnina má finna á Samfés punktur is en þá líður að lokum

Elísabet Jökulsdóttir á síðasta orðið veriði sæl ég varð eitthvað svo þunglynd í byrjun árs sem birtist í þreytu og því að eitthvað hræðilegt myndi gerast fyrir mína nánustu ég skammaðist mín hálfpartinn fyrir þunglyndið svo ég var ekkert að flagga þessu sem varð til þess að hugmyndirnar urðu enn hræðilegri eftir nokkra umhugsun komst ég að því að mig vantaði trú trú þess eðlis að allt færi vel

hringdi ég þá í prest svona ef mann vantar sykur færi maður útí búð nema nú vantaði mig trú og lagði á borðið ég bjóst

við að hún myndi koma mér á hnén og við myndum biðja en í staðinn sagði hún mér að hitta annað fólk og fara út meðan sólar nyti við kvaddi svo og ég og sá að þetta var allt trú og það að hitta annað fólk væri trú og að fara útí sólina já sólin væri ein trú og fyrst ég var nú að biðja um ráð ákvað ég að fara eftir því

átján hundruð áttatíu og fjögur sagði einn þeirra og hafið þið fundið eitthvað spurði ég sögðu þeir einhverra hluta vegna fannst mér